Ny menaka andrahoana ampesaiko a, mampiasa zaho menaka tournesol <hesitation> un litre a de mampiasa zaho a menaka mandry an antsasa-litre, de fomba fampiasako ananjy a, ohatra hoe manendy raha zaho a de menaka mandry ampiasaiko de menaka mandry ampiasaiko, fa raha ohatra hoe magn-handro ro zaho na magnano lasary a de le menaka <hesitation> madio le tournesol igny ampiasaiko.